اگر دھرم دے بِنا نیتک جیون جِیؤنا بالکل سمبھو ہے۔ نیتکتا نوں دھارمی وِشیشتا توں بِنا وی سمجھئے تے۔ در اصل کِتا جا سکدا ہے۔ <hesitation> جو کہ دھرمّاں دے بِنا فلسفہ، نیتکتا اتے منکھی مولیات تے آدھارت ہے۔ بہت سارے دھارمِک نہیں ہن، جیویں کہ بہت سارے اتے ناستک لوک وی خوش ہوندے ہن۔ تُسی وی کہہ سکدے ہن کہ کُجھ لوک <hesitation> بِنا دھرم دے وی مَیں دیکھتا اتے خوشحالی بھرا جیون جی سکدے ہن۔ سچائی تے انصاف اتے <hesitation> کہ سارے اچھّے گُن بِنا دھرم دے وی اپنا سکدے ہن۔ اتے اسی زندگی نوں بِنا دھرم دے وی سمجھنے دی قابل۔ اتے سکتّی رکھدے ہن، تے ایہ بالکل سمبھو ہے۔